<hesitation> Kolotsain'i Inde isan'ny mampiavaka ny Inde ny fitiavan'ny zareo ah <hesitation> mankalaza ny fety isan-karazana fa isan'ny kolotsain'i Inde ihany koa ny fampiasaina ny episy: ny paprika, ny korkoma ah, ny kary ih, ireny de tena isan'ny kolotsain'i Inde fa akotran'izay ihany koa ny fomba fitafy ny zareo ah izay tena miavaka, tsy haiko mo zany ny anaran'ilay fomba fitafin'ny vehivavy sy lehilahy ireny fa kolotsainy zareo ilay izy.